Ah inan kanuh nuk tuen Lun Tauh iyeh ineh kanut uhm lun delaih, kanut lun desur dah kanut kadang. Dan juga' inan teh uhm music Sapeh ruyung kanut neh.

Music nuk uih doo' piyan, music nani ngubur Tuhan dan err neteg sape', music sape', music guitar, music piano err music bamboo band err neh nuk doo' piyan kuh.

Nekinih mikat harga barang neh lah. Lam limah laak nuk pangeh malem maley uhm harga barang, mikat mayar barang nekinih tlu banding ngen lima laak nuk laba.

So ngi bawang kamih iyeh ineh err ma'it idang, temiseh mudan, temiseh laput-laput err ineh nuk so ngi ruma' kamih.

Bada' uih ngan lemulun luk err ta'ut ngan luk midih yah neh nuru' idah am pikir idih ngerawey idih kenep-kenep idih. nuru' deh pikir dan ngerawey' nuk doo' tupu, na'am nuk nuk meta'ut deh.

Mikat naru' dagang ngi lem bawang kamih kadi' mado noh bawang. Mikat muit barang nuk ineh tuen masiew noh ngi bandar. uhm Mikat naru' dagang ngi bawang kamih.

Muru' tisu' kenep idih. Ieh ineh perlu. Mesti naru' dih. Kadi' neh doo' beresih aaa... tisu' aaa... tak arih kuman, aaa... doo' teh rea'ey narih kadi' narih doo' beresih.

Semasa uih lang doo' liyat kinah masa uih ngalap lem Tuhan Yesus let ngan inah uih keli' iyeh jaga' uih kenep-kenep idih neh uih doo' liyat doo' rasa doo'. Ah.

Tulu uih inan seh so uih la' belajar raut sape' err raut drum, dan naru' nibu tibu err neh doo'.

Celebrity pelakon luk uih atau pun pelakon luk uih doo' piyan iyeh neh err Cliff Richard dengan err Bonny M err dengan Abba err neh nuk piyan uih ni'er.

Da'et ileh kuh seritah raut suk raut game neh bah, keli' koh mikat mikat narih merey err penerangan idih ngen muyuh bah. Kineh lah.

Program printah nuuh kamih nah program naru' dalan supaya kereta kereb marih my ngi ruma' may ngi bawang dan juga' idah naru;' inan Klinik inan nuuh jaga' lun mait.

Oh nun nun tuseh lun nuk puun naru' uhm belih barang ngen muyuh lem demuyuh bawang keyh. Naem narih keli' bah.

Na'em inan ngadan gitu'en luk keli' keduih tapi nuk uih kereb ni'er ngi langit iyeh neh so, dengan bulan.

Program nuk uih doo' piyan ninger ineh, ideh nuk mada' lem ayu' err ago Tuhan no' err lagu rohani , ah neh uih doo' piyan.

Kapeh kiko nuuh burur mudih kemuh? Ooh may narih diu' keh tui narih, rudap, may narih diu', sulung narih, ngudud puk narih. Kineh lah.

Na'em keduih keli enun ngadan serangga suk leng-leng rayeh lem bawang kamih bah. Le' narih enun ngadan neh, temicah dih kato terun lah, kato payo. Kineh.

Keduih malem ni'er wayang lem err bawang kamih, ni'er let luar teh narih. Na'em narih kereb ni'er... na'em men panggung wayang ngi ruma' tauh keyh...

Laput ngi ruma' kamih nah nga' so nuk la' mudannah iyah inah kapal laput tak rasem inan teh laput may ngi turun ngi baneh.

Raut petepak narih keh raut upun mey lem takung narih err raut err ngalap nuba' narih raut anak-anak ken kamih ngilad.

Nuk na'em doo ayu' technology ineh err technology ineh kereb naru' mula' lemulun na'em inan kerja kadi' na'em perlu mula' lemulun naru' kerja sineh.

Ooh tibu nuk tu'en keduih gai' ni'er dih err kerid-kerid bata' keh, kerid nuk ketad lawa simun nuk tad ineh neh lah, bua' libuh.

Non ngadan sapa' nuk doo' piyan kiko pakai? Sapa' barit kah, sapa' err let ngen kulit kayuh kah err nun doo' tu'en kiko pakai?

Ngi bawang kamih lemulun mili' lun rayeh iyeh ineh ideh ngundi ideh iyeh nuk dita' mula' lemulun sukung uhm iyeh jadi' lun rayeh bang bawang sineh.

Mesti n arih muru' ticu' narih kenep iidih bah dih teh narih doo' segki keh. Doo' bersih kineh neh nuk doo' keh. Muru' ticu' narih kanep idih neh nuk doo'.

Renga' lemulun mait pereg uhm aen narih mated ngi Ruma Sakit tideh. Dutur nuuh deh uhm mado man ruma' sakit ngen tauh, temidteh dih uhm kapal teh may ngalap deh.

Kamih dengeruyung ngulu usin err... ngih beng dan juga' tu'en ngulu ngih ruma' supaya narih kereb pakai idih untuk belanja' .

Ngi ruma' kekamih lem Kelabit uhm utak iko balih barang keh, katad uih marey bera iko marey karid ngen uih. Kineh ayu' kamih naem Credit Card ngi nangey.

Doo' piyan keruih raut ni'er raut [er er] raut bol, mo raut petepak, raut err kuk -kuk kinah.

ke na'm uih keli' kapeh ideh pian nu'uh usin tapi uih keli' ideh inan safe, inan... inan bilik kebal . Err... Neh uih ngelinuh ineh, ineh beg nu'uh usin.

Lem sekulah malem , doo' tebe' pian keduih ngen suk kira-kira dih keyh. Beritung kedeh ngen sineh neh. Da'et teh ileh narih temicheh dih. Beritung... sala' tidih tu'en narih man.

Lun Kelabit malem na'em kedideh mileh naru' suk kuwan dedih err senamo' laam, na'em narih doo' tu'uh kuman mula' senamo' laam, 'am did doo' tu'uh ngen burur narih.

Lem ayu' raut, aaa... uih mimang uih doo' pian raut ngih luar ruma' tapi inan teh raut nuk la' tu'en uih naru' lem ruma' kayu' betminten. Ineh teh lem ruma.

Co riyak uhm uih ngelinuh doo' piyan may ngeraad uih may ngalap baka atau may ngalap puung lah. Kineh.

Murih tesineh uih mala err sekunuh lem ayu' ideh ulun ideh ngilad ngi ruma' tauh Batu Patung ngadan[err] ruma' kamih.

Ceriteh nuk rayeh lem rang lun kamih ieh ineh ceriteh kapeh ago Tuhan nemuit ideh lun let Australia missionary mey lem bawang kamih ideh mada' ago err kapeh narih nebeda', kapeh narih maya' Tuhan.

Mo, bawang kamih ngadan Batuh Patung. Inan ruma' ahh kamih... nigh nangey kadi' na'em mula' kamih Lemulun mudeng ngih Batuh Patung. Mula' nuk sekulh ngih Bandar. Mo kineh.

Na'em sekulah nuk lem inan kekamih mudeng ngi Batuh Patung , Ngi Bario teh inan sekulah.{er] mo, kineh.

Lem keduih err... ngelinuh idih nu'uh linuh kudih err... mesti uih naru' linuh kudih doo'-doo', na'em ngelinuh nuk da'et-da'et supaya narih doo' na'em ma'it uluh.

Eso rayeh nuk uih doo' piyan ineh so Krismas. Nginah tauh ngerayah Tuhan Yesus tinganak. Leng-leng uih doo' piyan. tuen ngerayah.

Bada' uih kuwan ja' uih luk mudeng ngi mado let ngen lun ruyung ineh uih nebada' ideh err mey peruyung ngen lun beken, jaga' burur, jaga' nuk kenen.

Naem keduih rapang ngen teknologi kadi' teknologi naru' narih doo' mileh asal n arih mileh pakai dih tupu kineh tupu teh idih mo terima kasih.

Sekulah nuk lem inan kamih mudeng ineh, isekulah nan eletrik , inan fa', err... inanerr... ruma' sekulah luk doo', senaru' printah.

Tata'mah ta'sinah luk nah sekulah[aah] kareb ngi'yuk i'lah anak adih, idah masti gajar idah do do ngajar idah nulis, ngajar idah masah surat, kiniah.

Uih neh naru' sah projek ngen anak-anak adi' Sarawak malem ngajar ideh mileh ngelinuh err ngajar ideh belajar computer. Kineh.

Lem bawang kamih Batu Patong Long Diit malem tetepuh uih uhm ngadan neh uhm Taih Wan. Iyeh puun-puun uhm ngi nangey ngilad Pengulo'.

Doo; tabe' priteh Sarawak keh mula' dalan sinaru' deh si aru' deh teh tugul Celcom beruh, Digi,. Nih dikamih baang iih kereb neh kamih telephone.

Seriteh lem TV filem uih doo' pian nier ninger iyeh ineh lem ayu Tuhan Yesus ceriteh lem ayu' Bukuh Ago nganeh uih doo' piyan.

Naem tabe' keduih keli celebrity kadi' pelakun nuk doo' pian uih bah kadi' uih inan lah ideh Orang Putih tah lat America kah lat Canada kah. Lat London kah.

lem lem ayu eso nekinih tu'en narih banding ngen eso nuk ngilad pelaba lau' nekinih ngilad do teh naam pelaba lau' nekinih pelaba lau'

Seh masa keruih leng-leng doo' liat, kadi' seh kanid kudih neh mened malem ngih Pa'... aaa... Pa' Dalih ngilad. Uih neh mabeh ieh. Mulun tieh mesing so kinih.

Murih narih telephone me muli' ngen kawan narih, atau ja' narih, nuk mudeng mado dih keh lun ruyung narih, lun uwn narih nuk mudeng ngi kampong lem inan narih doo' tideh sekanan narih.

Renga' narih nuuh linuh narih mesti narih neglinuh lem ayu Tuhan ngelinuh nuk doo'-doo' uhm neh nuk perlu supayah narih am pikir nuk daet-daet, nuk baken-baken.

Ma'it malaria renga' ngi ruma' tauh err mikat men narih mey ruma' sakit. Temicha maya' kapal teh narih atau narih err nawar helicopter mey ngalap narih renga' narih ma'it.

nuuh desur nuk ngeren nuk malih lem rang lemulun ieh ineh um lun ruyung ideh nuuh deh awan deh dih anak deh dih mupun deh dih um inan klinik ngi ruma ngi lem bawang

Muih keduih pakai telephone kdi' uih naru' uhm ngajar anak adi' lem kerja atau anak adi' lam sekolah supaya iah mileh.

Anak adi' ngi sekulah kereb tideh err karuh err Bahasa Malaysia karuh Englis err karuh Mandarin ngi sekulah.

Uih ngelaak aaa... nuba' laya' nuk uih doo pian aaa... kuman, mey uih nutung labo atau luang lem bulu' kuan deh kuh labo senutung, luang senutung.

Renga' guru' ngajar narih sains da'et ileh narih idih malem, da'et teh ileh narih beritung man . Nah tupu lah, nuk beken kereb narih naru'.

Kerja nuk uih pangeh naru iyeh ineh naru' kerja sebagai Juru Odit uih manjalankan kerja buat Oditan ngi tempat, ngi opis, dan ngi uhm tempat-tempat nuk inan project.

Doo' piyan keruwih raut ruyung anak adi' peruyung-peruyung dih teh doo' mangi. Tak narih sebleng-sebuleng naem doo' mangi. Kineh lah. Mesti narih raut peruyung-peruyung kidih teh doo' liat narih.

Renga' narih ma'it awa' malem neh keh err tabat let ngan da'un kayuh berey tu'en inan neh ngebpu narih. Ngadan neh err da'un bubpuk .

Raut nuk uih doo' piyan naru' iyah nah raut badminten err raut sape' err neh raut nuk doo' uih doo' piyan uih raut. Renga' uih i'it ngilad uih doo' piyan raut bol.

Murih anak kadih ra'ut bol <silence> ra'ut upun upun, may menub lam bpa' ngi tidah baruh err muit raut, muit bol raut lam bpa' Kalapang, mo kinah raut dah ngi nangey.

aem arih kereb taut ngen nuk midih. Mesti narih makat dih teh doo'. Tak narih taut tuseh neh narih naen nah. Kinah mesti narih nakat-nakat naem kereb taut.

Doo' piyan karuih raut suling. err Tu'en narih let ngan bulu' tinah neh. 'an narih ngiyup. Mo. Kinah teh raut bass beruh doo' piyan keruih raut bass music sineh.

Kerja nuk uih doo' pian iah ineh kerja oditan. Kerja sineh ngecek-ngecek kerja lun baken dan juga kerja may ngi bawang lun baken. Doo' piyan uih nier bawang lun baken. Kerja sineh muit uih nalan-nalan ngi bawang lun baken.

Nuk tuen uih naru' uhm ngetu so uih tinganak ineh uih la' ngen lun ruyung uhm kuman peruyung uhm mirup, ceri-cerita uhm deh.

Doo' keduih pakai nuk minih nuk tu'en narih pakai technology , dih tidih meley tu'en narih na'am narih ngalap mula' masa kayu' narih naru' dih err ngen sidtu' narih, pakai technology na'em narih am narih mula' pikir.

Doo' renga' narih may nalan-nalan may raut-raut dih teh narih doo' segki naem neh narih naem keneh ngen ait kineh.

Lukisan nuk uih doo' err piyan ineh lukisan idah nuk err ma'un-ma'un lukisan nuk ma'un-ma'un nuk pengeh selukis idah lun merar ngilad. Neh lukisan nuk uih doo' piyan ni'er.

Renga' narih la' belajar tentang a'it kan mesti narih ngitun dutur leh, nurse dih teh narih doo' mileh. Keli' narih kapeh ida nabat narih lem ayu' a'it.

Na'em narih keli' ngudeh langit neh bata' rirem, senaru' Tuhan idih renga' kineh keh, mo na'em narih mileh nerang sineh keh.

Serangga nuk rayeh bang bawang kamih neh kayu' buweng, kayu' dera' ,err inah luk rayeh bang bawang

Doo' piyah keduih rait ngi luar ih tah narih doo' inan pana narih mirat. Mo ngi luar teh doo'. Kerab teh iko niat nuk doo'-doo' teh beruh.

Ceritah anak adi' lem bawang inan seritah kayu' lam Bukuh Ago seritah kapeh ayu' lemulun lam Bukuh Ago.

Dagang lun kamih kinih inn tah lemulun may mikak bawang kamih kadi' kamih naru' uhm dagang enun kedeh ngen sineh uhm nuuh lemulun sakai Ruma' Sakai.

Mo inan lemulun mala-mala ayu' sekunuh lat ngilad tapi am teh narih sekanan ideh ngabi man. Harap ngen dulun kateng sekanan enun nuk binala deh ngen narih ngilad lem ayu' sekunuh dih.

Doo' piyan keduih ngen uhm warna sia' , bata', mo buda' pun doo', mitem pun doo', birar pun doo', milem moo.

Nuk kenan nuk doo' kuwan lemulun neh nuk kenen kayu' kerid kerid nuk kenen kayu' nuba' nuk kenen kayu' lawid err labo kuman si'it-si'it

Tuen Lun Kelabit ngaya' puung, tuen deh ngaya' berek, laal, bibek, uku', mo luang lem takung inan tuen kamih ngaya'.

ubat lun tauh nuk keteng idih ieh ineh ku'ayu ubat um beru-beruapad um neh tupu teh nuk keli uih nuk keteng idih ngen lun tauh pakai

Doo' piyan anak adi' nuk ngi bawang kamih sartah lat lam bukuh ago sritah Awa' diweh Adam. Naan keh seritah Tuhan Yesus lem Bukuh Ago.

Bakad luk uih la' piyan pakai iyeh ineh bakad kot err bakad err nuk jean, err batik.

Kadi' tak narih mileh lemangui keh guta narih ebpa' may pipeh dingi kereb neh narih naem maned lah mileh man narih perikayep kadi' nidih pelaba doo' ngen lemulun nuk mileh lemangui.

Miney teh ideh ngajar kaaruh lun Orang Putih atau karuh uhm English lem bawang kamih malem neh doo' neh ileh anak adi'karuh uhm Orang Putih.

Inan duih kereta kidih tuih kereb lawey-lawey mey pasar lah, mey sekulah, mey tebubpun, mey meeting, mo inan.

Ait nuk inan ngi lang rang lun kamih neh ait batek, mait uluh, daet-daet renaey, mused.

Inan teh lemulun nuk pelaba doo' ileh doo' sekulah, pelaba doo' kerja, mileh tideh naru' business. Ineh nuk naru' ideh pelaba dita' niyat' Na'em narih doo' dita' niyat.

Mula' ketuh teh lemulun buro lem bawang kamih malem kadi' deh may nekap ileh ngi bawang laud ngi lem pasar may sekolah universiti neh ideh mo may colleges neh ideh

Pengelinuh keli', ketsamatah, nuk perlu ngen łun mula' ieh ineh... inan pengatan... inan efa', inan letrik, inan dalan mey nuk inan deh.

do pian keduwih um belajar nibu kerid malem um ada agricultural science kereb men iko um ranih nuk tu'en muh um nibu ie keh mo

Utak narih dengeja' ngen edtah lun ruyung narih ... [rest of the audio has disappeared]

Pelaba teh lau' lem inan kamih mudeng ngi Miri. Temiceh dih mudan tebuco dih teh so man. Naem tubuut teh so dih doo'-doo'. Mudan iyeh keyh mait teh idang.

Milah ketuh teh tetamah menaken uih eh lukis lem bawang kamih mileh kediyeh naru' arit milah tiyah naru' err ukiran mo tetamah menaken uih kinanak tama' dih.

Nuk kanen. Nuk naem doo' ngen burur ngen lemulun iyeh ineh nukanen nuk kayu' mula' faruseng lemak, nuk pelaba main.

Mula' ketuh teh nuk pekaa' lem edto nuk laba nih kadi' na'em neto' musim dih paad muruh tiyeh rikan murih tiyeh mudan , mo neh suk da'et dih.

Mo, doo' sistem periteh nu'uh kamih. Ideh naru' sekuleh, ideh naru' klinik, ideh naru' dalan mey ngih bawang.

Renga' narih desur la' naru' dagang kan, mey neh narih ngitun lemulun ngi bank kah atau inan teh err peritah iih kereb tulung narih merey usin inan narih nepu'un dagang.

Raut nuk uih doo' pian ni'er ieh neh raut bol, raut betminten, raut kayu' lemangui...